يعني بطابع ال حال انا كشخص كلش اهتم بالوقت يعني لازم أكون قبل الوقت ب ثلث دقايق ب فدشي يعني التزام بالوقت حلو مع اشخاص معينين معالكل انو انته تعكس شخصيتك الحلوي انو انته تعبان على نفسك ف يعني هذا انو اهتمام بالمواعيد كلش مهم